أكثر شي طريف صار لي لما كنت صغير كنت أحاول أطبخ لأول مرة، شبكت الخلاط بدون الغطا، فطار العصير في كل مكان حتى ع السقف، أمي ما توجف عن الضحك وتجول علي طول اليوم، وأنا كنت أضحك على نفسي كل مرة أتذكر شلون كان المطبخ عجبها شلون صار.